Edzi gbɔgbɔɖi blewu, ehiã, <hesitation> dzigbɔɖia, ye kpoe nye enu yi ne nyo. <hesitation> Mìa tɔgbuiwo gblɔ na ne mì be ameyi ne wɔnadaã be kpati ɖekpo me linɛ o, edzigbɔɖi ye kpoe nyo. <hesitation> Ne egbɔnadziɖia, ya ya tã dogo enu yuiwo, ya tem ava yi ke ɖe enu nyui ŋti. Le Bible me ŋtɔ tsã, wo gblɔna na mì be mì ne gbɔ dziɖi le togbuiwo be dekɔnu nua wogblɔna ne mì be mì ne gbɔ dzi le kpoa dzigbɔɖia enu nyuie ɖe, ele be mìagbɔdziɖi, dzigbɔɖia, ye kpoe dzrana agbetɔ ba gbe agbe keŋkeŋkeŋkeŋ ɖoa dzigbɔɖi kpoe loo